Israel pegua reta jaereta jeko jaeko jae oyopake kuraiyae oyea reta judio reta ndie jareta gułnoi hasta kua tiempo moderno jaeko iarete reta jaeko musica jare mboromboete jare arakaeguie reta historia jare jukurai jaereta oyomboeteno opaete mbaerupi